Liɗɗi e mbolwaana ko'e mum e dumbuki ɓandu, e doggudu, e ɗemgal ɓandu e nder ndiyam, e nder ndiyam maayo, jemma e nyalauma.